<noise> Ngen petusyek alaki, ko chorweti ko melen chorwet nepo maan, chorweti komuuch kochamin omii twai. Lakini ngwa oldage kong'alalenen koyaa, ana kong'alalenin kokarniti. Ko chorwet nepa man, ko chorwet neu cheiso icham cheiso, chorwet noto nepo iman. Chorwet komuuch kwa ui akot ndekekeai chekararaneni, kong'alali cheyachen akopainye. Mang'alale chekararanen chorwet kora ngekerin kiit nekeai ako ma paipochi, komuuch pakong'ale koyaiti, kwariporik alen kora choronoki komelen paipochin kasisyek cheae amapaipochin tukuuk cheue amapoipochin tuk che teptoi alen chorwet elen chito neitinye mising kotkoititachito, ne meani kabisa kotkoititaamende mukuleldo. Amemwachi kitukul neng'unget amuu muuch komwa inendet koyait komwachi piik alak. <noise>